Inni punna nu ku kammalakia anu nakke iya hewang iya lohe iya lohe iya sih <hesitation> injo ularayya, bangsa ularayya to ou njo nakke malla a nakke ri ulara iya apalagi ulara-ulara anu <hesitation> tarekang <hesitation> injo punna ngikki i ou biasa ammuno tau injo pole anua bangsa bahia injo bahia punna na anu maki, na sumbing maki ou mu tala ngisseki tala na salaiki punna tala nganu paki punna tala mateki na tudaki tarrusu, na sumbingki tarrusu, <hesitation> apalagi injo anu <hesitation> apasse areng na <hesitation> lipanga beuh injo lipanga punna ngikki i beuh <hesitation> lapaka amboro ki, nu tala mate jaki iya mingka amboroi injo memng nakke lipanga punna ku utte i <hesitation> nu gelek-gelek kusakring <hesitation> mingka riek todo anu, bangsa anua <hesitation> katti-kattia, iyanjo katti-kattia punna ri anu to <hesitation> punna ri ondang ki ouh nu na kikki mento paki nu <hesitation> nu na pammoro i kalea punna na kikki ki, injo anunna do <hesitation> apasse arenna <hesitation> injo nu ri pajana <hesitation> iyanjoa punna na kikki ki iya, katti-katti <hesitation> bampo pole beuh nu makrisi riek pole anua <hesitation> asua pole <hesitation> asua intu punna apalagi punna <hesitation> asu pongoro anu nu tala nganu ki nu pongoro iya na paka pongoro tokki punna na kikki ki nu tala ngisse mentokki a nganu <hesitation> apa <hesitation> <hesitation> tala pongoro punna injo asu pongoroa ngikki injo todo anua asua manak loloa injo punna riek asu manak lolo apalagi beru-beruna nganu to <hesitation> manak lolo beru-ber manak loloi <hesitation> injomo ako-ako bata punna injo nu anu iya nu ganggu, pasti na ondang ko